କୁଣୋଂ ସୀ ସମୁଦ୍ରୀ ଜିବା ନିଜା ସଂପର୍କା ଅବାଈଚ୍ଛଲା ପରନା ଔର ରୁପା କେମିଦୀ ଜଲ୍ଦୀ ଜଲ୍ଦୀ <hesitation> ବଦଲେ ପାରଂତୀ। ସେ ମାନେ ଇପରୀ କେମିଦୀ କରନତୀ। <hesitation> ଇଠୀ ସମୁଦ୍ରୀ ଜିବାରା ରଂଗା ବଦଲେ ଵିଶରେ କୋହା ଜାଈଚୀ। ସେ ଜିବା କିପରୀ ଅବାଈଚ୍ଛଲା ରଂଗା ଫୋଟା ପଡ ଚେଂଜ କରେ ତହାଂ କୋହା ଜାଈଚୀ। <hesitation> ଓ ଏମିଦୀ ସେ କିପରୀ କରେ ତହାଂ ଵିଶରେ ବରନା କରିଯା ଦର୍କାର।